Iku nixeejna la'a pollo ni xeendo o dona pollo ja te ni daava'ana in amarillo jiaanidaachiiana ya'ana ya'a huajillo teni xiina la'a hierbasanta, oregano jiate ninxiikonaxi ndi'i licuadora tenidaava'anaxi in ndeeku in cazuelana teyuuka ni daake'ena la'a aceite te nidaxe fritunaxi te nyuuka nidaake'ena ja te jiani daanxi'ina ndiaa ya'ana ndiaa jiaa ni daanxi'ina tiuku yuuxi ja teni daake'ena.